Suni ntucha'á víncha esté suni jitain inina ntuchaa víncha ja ku kintukuyo víncha te ntikoyó te ja ku este nuú koyuú kita'an jin jin vincha yuan ku ɨn, inka ku ntucha'á suánni jin tinaná esté taaúyo nu jɨó te ntikoyó ñuan ku ntuchaá suanni, inka ntucha'a kɨvɨ este ja kɨvɨ nu nteyu suni ntikoyó te chu'unyo nu nteyu ntuchi nu xi ja ku nteyu nun nteyu kuniyo keéyo te chu'unyo ntuchaá nu.